मेरो बिदेस बठे आउने सथिलाइ चाइ मुइ नेपाल आउन्या बेला गर्मिका लुगा हरु टी सर्ट, हाप पइन्ट इत्यादि लेइबटी आइ भन्ड्या छौ। सङै एक दुइ जाकेट लेयाले हुन्छ क्याकि ऐल मौशम परिवर्तन हुन्लाछ, कति बेला पानि पड्या, कति बेला घाम लाग्दया हुन्लाछ तैकि लेखा चाहि सामान्य रुप माइचाइ मुइले ऐल को मौसम हेरे अनुसार हाप टि सर्ट हरु, हाप पैन्ट हरु चप्पल हरु पैक गर्बटी लेइबटि आइ भन्डे छौ ।